Ni ni ituu ni iha chí ujun kuedió kuña'a ndakache nuu atuku vi'i, ihe nuchina chí yejun tu itua ña ndujan tuté vi'i luña'a ndujan nduu, nakuña nduku vii hi ihon nduku tuatendoan, ndun tunian tuvi'i hi hi tuu iña ndamento ngueñai no anndu yendu kuu iñe jean ndondo ya'a kuduu ñe'e ande'e, ujun na'a ye'e kuiña'a tunku va'a iñende ndukutua, nduku nuya'a kuvin ndike cha'a chí nduku tutana'a atu,